<hesitation> أكيد بيكون أول سؤال لي نبي نسأله، على شنوكان أصعب تحدي واجهه في حياة الشهرة، أوفي حياته المهنية؟ وكيف كان- وكيف جدر يتغلب عليه- على كل ها الصعوبات والتحديات إللي واجهنا? وديما نحب نعرف كيف الناس إللي وصلوا لها النجاح، كيف جدروا يتعاملوا مع التحديات الكبيرة؟ وكيف جدروا يحافظوا على ها النجاح؟.